Ny fanatanjahan-teña teña tiany olo amin'ny fireneniñy izañy da labôly. Da teña tiany olo ny mañety azy na amin'ny fahita lavitsy na amiñy kianja da tiany malagasy mihitsy mañenty labôly foty io. Manahaky mañenty ny ekipa pireneny barea iñy da teña vory ny olo maro manaraky ny raha iñy.